Ën giöch ch'a m'pias tantissim al e, al e sicürament ël ping pong, ël principal, pöi anche d'auti giögh, ël biliard e roba varia, però ël ping pong mi giugava sempre cun me fratèl e dizuma nen tüte le zman-e ma cuazi, comuncue al e ün bel giögh e se t'la faze cun i amis të diverte da mat